Musuuji ka wonko anndumi e mun seeda, eɓe mbiya ɗum ñawuuji muudun ko ɓuri hewde fuu yo ñaw guri ma duu ñaw daande. <hesitation> ñawuuji goɗɗi kasen kaa, keewɗi ana ngoodi hen. Docotoro en ɓurta waawde hiisaade ɗun walla hollude ɗun. Walla maroooɓe ɗun jaati jaati ɓee.